Mixtiꞌkhu inii xkúꞌ tsú xu̱wáánꞌ jma̱a míxtu̱u̱n. Náá rí mixtiꞌkhu e̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ. Tsú míxtu̱u̱n, natsimuu̱ ixi̱ xe, ngáa̱ tsú xu̱wáánꞌ, tsítsimuu ixi̱ tsú xu̱wáánꞌ, i̱ndóó má nayangutaꞌjíi̱n ú xe. Ŋgáa̱ tsúúú míxtu̱u̱n, naꞌguii̱ tsímáá xe, rimadíí iꞌguii̱ xe, mi̱gui náa̱ inuu mbá tsíxnda porke mika, ndayéꞌ rí mika. Ŋgáa̱ tsú xu̱wáánꞌ, rexa̱a iꞌguii̱ xe, ndayéꞌ náa̱ rígá náska mi̱gui xe. Náá rí mixtiꞌkhu i̱mba̱ rá. Tsú xu̱wáánꞌ ma̱goo mi̱dxu̱ꞌ jma̱a̱ꞌ xanáá xe, ma̱gi̱ꞌtha̱a̱nꞌ mi̱dxa̱a̱ꞌla jma̱a̱ꞌ, ngáa̱ tsú míxtu̱u̱n, tséke̱ xe, nawanúu̱ naꞌguii̱ rí mbiꞌji xe. Rí miruꞌjun, ndayáa̱ꞌ tsi̱jní mi̱khu̱u̱, lístíi̱ rí mbayáa̱ꞌ tsi̱jní mi̱khu̱u̱, numuu rí xŋáñúu̱ xú gíꞌdoo mixkúmíꞌ wáa̱, ngáa̱ na̱nguá tsú xu̱wáánꞌ, ra̱ꞌkháá xkua̱nii̱ jaꞌnii̱ xe, matuwii̱n mbáá xkúꞌ tsúúú mbaa̱ xú rí wa̱jin maxkhoo̱ mi̱khu̱u̱ xe. Ikhaa rúꞌkhui̱ nda̱yo̱o̱ ikhúún rí mixtiꞌkhu̱u̱n tsúúú míxtu̱u̱n jma̱a xu̱wáánꞌ. Tsú míxtu̱u̱n, na̱grigu má xúꞌkhui̱ tsu̱wu̱u̱n xkúꞌ skui̱, jndo̱ náá má e̱ke̱ na̱gi̱ngaa tsu̱wu̱u̱n. tsíka̱taa wéñuuꞌ tsu̱wu̱u̱n xkua̱ꞌnii jaꞌnii tsúúú xu̱wáánꞌ, numuu rí wáa̱ mba̱ꞌju̱ tsu̱wu̱u̱n xe. Ngáa̱ tsú míxtu̱u̱n, chákaꞌ tsu̱wu̱u̱n, phú mismídú tsu̱wu̱u̱n, ngáa̱ tsíkujma mangaa. Xkua̱ꞌnii jaꞌñúú xkúꞌ skue̱ e̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ, mixtiꞌkhuu̱n.